Su ja ñama xee jo jika tu ntaka ntaku isu, iso ajaa ntaka kuañu yua ñama xee ka jika, ntaka in koo, koo tu jinida nani koo yua, yuka suni ñama xee ka kika, va´ao suni ñama xee ka jikana yua ku ja ñama xee kajika chi, kajino kajika taka yuga.